Ku blanco la'a taja tne'ea nuaá ja ka'ando está mugroso morado ku ta ka'ayude te ya'axi a tenu cubeta io ku morado teni ta nani azul jiaa io cubeta io jiaa ku ya'axi kidi ko kuee costal diini iotiuku blanco a azul maá nuun ja xe'endo kue'e ñuun te kaayude tede tnaande yuu xiide a kaayude color azul roja o rosa ndiaa jaku ñuun ju vaxi yuku te tna'ande ndo'o a te dikode ndiaa jiaa ku color taja xeetniiñuu tate diko cochina xi ñuaa kaayude ja naa a ja io ja kue'e ja kuaan ja kuixi morado ndiaa jia ko ja io taja kuii neva'ade kayude tiutiu kue'e ja kuixi ndiaa ja ku color io ayiivi kodi naamudo ndiaa jiaa io te nu kuxi kui'i ko ndiaa taja color io.